Yisi nor tua ke noru ke nyedei oyaa na mi isimme alu-okpo isiyamme, yi si okpo tei kalun si na mme oku aloku inakanya mma wusokpp, zenze juii, juii kali ena akoru odenede kende noro ena naa ka-ero, ero ena naha kame erona naha kam woo sisio okpo agbaje ni iwiga egu nyegi onyi badoo, wusi so-okpo agbaje ru iwingar egu atsi egu eguegu, egu nikie egu atsi-ero wusis alana, bwaba dowu okpona isia mme yi si okpo egu nyidei yegi onyi. Asuro ende agbumorii.